الرياظة اللي يمكن نعملها -بشي- بشكل -شي- سيء، اللي هي الركظ، أنا ما نعرفش نركظ، ما نعرفش نجري، <hesitation> ونتعب على اللخر، وإذا نتعب يعني نأيس ما نجمش نكمل، هذيك من<> الحاجات اللي ما نجمش نعملها يعني الرياظة <hesitation> كون رياظة الجري يعني نحسها شايبة عليا، وتستحق يعني توفل، وتسحق يعنى بدن يكون أحسن، وفي فورم أكثر، وماكلة أحسن هذيك هي.